Eyim mbi echora, eyim oye bhambinghe. Obu ekpughe ntem nne, ekariye oyebhambinghe. Ehe wue ori anoiwue ori ano ehe? Ekha nji neyenuwua. Eki chot achot nna okahji ehyehe? Okanhji ehronghe? Ekub atem. Oching ojak ehbat ojak. Nse, papa ori anoh? Mama ori anoh? Eka chang nnyene nnfim nnyi, mesi kan ohmanghe ohmanghe ehe? Na ofo ohyebambinghe na mba ngah mba kupbho wa mama dehe enare ejowue nawue, wue fanne okpe eyum se, wue orihe? Oto se ndi oh. Eka ori fan fin nyi? Nnji ano ejen, nji kep ma abhonchi ka ntek yi ari na me se mba kep wue eyehe se biji ebah biri nan? Biri. Mama amet ama ari nan? Se amet ari nga. Aki ayenne anongha? Se amet ahe. Na ofo oyhebambinghe ambi afo ano oman. Ojak me njak oyen ehbat eji okaram ndi oyen nkop ayip araram nwo. Mpan aman ofon okot. Na eji okot na ntem nne ori